Ät ntokpa't je pollo cuando't ntzäkpa en caldo, nkojtapya't kyoya', nkojtapya't cebolla, nkojtapya't cilantro, nkojtapya't chayote, nkojtapya't papa, nkojtapya't zanahoria, y este pero wina wina't tzi'pa un hervor wa'ku't musu nkojtayä byierdura, wa'ku't musä ajkäwä parejo, y tambien ntzäkpa't este ntzäkpa't jejtzye gisado pero wina't ja'sapya wina't sospa äj mpollo, ntzi'pa't un hervor y luego ja'spa't äj niwi, ja'spa't änh nkoya, ja'spa't äj cebolla, y nkojtapya't tomillu, nkojtapya't pimienta, nkojtapya't ajo y usyä'k vinagre, laurel, hoja de aguacate, cuando't jejtzye ntzäkpa guisado pollo, mpi'kpa't jejtzye este pechuga ja'ku't je pechuga de pollo jaku't je wa'ku't sosu, y luego desmenusatzäkpa't wa'ku't ntzäjku este tzyilakiles tomateji'k, cebollaji'k y nkojtapya't un pedacito de ajo y ntzäjkapya't tambien sopa de arroz wa't nkutu jejtzye y tambien ntzäkpatät en botana, en botana sospa't je pollo y desmenusatzäkpa't, luego nkojtapya't este nkojtapya't byerdura, nkojtapya't papa y zanahoria, mayonesa, wa'kutyän ntzäjku revuelto y solo consumido con tomate, solo ntzi'pati't un hervor, luego nkojtapya't tomate wa'kutyä ntzäj consumido o tambien frito nkojtapya't cebolla, nkojtapya't ajo wa'ku't ntzäjku solo dora'opti je pollo.